Ny karaza satroka ndraiky volañintsika da ny fotoa ampiasa azy koa. Satroky tsihy hiarovan-teña amy masoandro, da kasikety ndraiky ndesy nefa mañano fañatanjahan-teña, da satroky ba sikiña rehefa mañara, da satroky aro oraña sikiña rehefa avy oraña mazava oazy.